मैं दिन मा कई बार अफणा ईमेल थें चेक करदू। ख़ासकर ऑफिस का समय मा। ऑफिस का समय मा क्लाइंट की मेल, इम्प्लॉइज की मेल, विका अलावा जू अन्य मेल आयां रंदिन मैं ऊँ थें चेक करदू। अंदाजतन मैं दिन भर मा दो सौ से तीन सौ बार ईमेल चेक करदू।